Ny fomba anehoan'ny alika ny fireketam-pony amin'ny tompony a, rehefa tonga ilay tompony na rehefa manantona an'azy a de mietsiketsika ny rambony de somary atrangany ny lelany de mitakisikisina eo amin'ny tompony eo izy ary tsy manaikitra na mivovoa fa <hesitation> miezaka maneho fitiavana otriny oe mikisikisina amin'ny tongony zay izy.